Amin’ny asako aho tsy dia mila mandefa mailaka loatra, izany hoe <hesitation> fara fahabetsany <hesitation> iray na roa eo an ao anatin’ny herinandro anakiray fa <hesitation> mahalana aho no- vao mandefa an’izay mailaka izay.